අවුද්දේ මාස දොළහ තමයි, ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මේ තමයි අවුරුද්දක තියෙන මාස දොළහ.